דא- ס'דא א שליסל לאך און נאכדעם- וואס ס'איז ספעציעל געפארעמט א- א ספעציעלע וועג. נאכדעם איז דא א שליסל וואס איז אויך געפארעמט אין א ספעציעלע וועג. אויב די נעמסט די שליסל וואס איז געפארעמט די זעלבע וועג ווי די שליסל לאך איז געפארעמט קען מען עס עפענען. סאו מ'לייגט אריין די שליסל אין די לאך און נאכדעם דרייט מען עס, עפנט זיך אויף די שלאס און אזוי- אזוי ארבעט א שליסל מיט א שליסל לאך.